Araan ga izi walau xo gana imilaif ma gana milaif kanaf laraf ma nana kan wut ko kana mangaating ni kawit gu gat aza wokang kak guna giu gu milaif milaif maa gana waangana savaka mun reading book ko gana wan ma gana xo read maar ga les ko video varawak ma ga wan maga pilai la xon pala raas go izuf ma ga wule wut kak.